لو خيروني بين القدره علي الطيران والاختفاء انا كنت اخترت أن انا اطير عشان كنت ازور كل البلاد الي انا بحبها وكنت دايما اعرف اروحها من غير بقي تذكره ولا تيكت ولا اي حاجه كنت اطير علي طول علي البلد الي انا بحبها اااا لاكن الاختفاء انا مش هستفاد منه بحاجة يعني الطيران كنت هستفاد منه كتير اوي